Nakuchichiján nduñe ndandutu ján, ñetuyukuni chi kuanta atu janandutu ndu viluu já che kuenta ndutuu nduviluu ijo tuu viluu ján onre initu chí onre chí inichichi javii, luchi iin kuñatu chi andunguu niku tu kuenta'a atujan na atuu viluu ján, yenguo viluu ján kuni atuu nandutu konoño tuveña njuanduu onré nuvanrú comida nuu vanrú ndutu veján xhetp'o, comida yetuu chinga chichija ndo atuu kueku tutuni pero ndanduu nduxhutu tu kuandu ján kuandu yenguo tuu nachivo njuan yuu unchi nguotu jenaján bendito iña iñanro dittaño che'e nduchi viluu jan nduña vee, navejuan atuu xhikotu nduñalu atuveru atuu nandu tunu nonduu nodo ihó yeviluu jan atuu kunitu meni yee kete comida yeya onituu ngue ndutu koño ngute konito nda'a atuu ninande viluján ndander nunu atujan avii viluu jan nduchichi cheko'o luchi yita janii chi njachichi ndo iho kutuu januu, atuu nukude nuchichijan oviluu atujan nanduu tukuenta viluu ján.